Väega hää, et saq uma füüsilisel vormil ka iks silmä pääl hoiat! <hesitation> Õkva nätäq ka, biitseps om suurõmbas lännüq ja maq arva, et saq joosõt must ka nüüd kõvastõ kipõmbahe.